Chini hayung o kwbangma jaat ni badam manthogo. Amo rok wngkha hazelnut chestnut acorn almond walnut pecan macadamia pistachio peanut brazil nut tei narikra. Hazelnut wngkha kaisa chikon kiting kwtwui tei hamotom bahai badam. Chestnut khe mai hai tei kisa kwtwui. Almond khe kisa cherem cherem. Cashew nut ba kaju khe norom tei butter hai thokmung. Walnut khe kisa kwkha tei pecan khe kwtwui. Macadamia nut khe cream hai tei pistachio khe chikon kwkhrang tei kisa kwtwui. Narikra o khe kwbangma bwtwui tongo. O badam rok kwbangma chamung o kothok tei naithokna bagwui dalogjago.